<hesitation> Xina-xina rxiu th tel, este xila ni pues gickagizini, gigwiu siu xina gy, xina gy, cun ni na par volum cun ni na par giatz volum va, xila ni par gichag canal, pat ni ga zi, sindes dis gickagini sindes dis gun’veu ra números na th chi gichagu ra canales xten ni ra, ni gaá’zi.